oyi diara mɛ muda muda bɛrɛ hena lo hena lo mi ba sɛrobia nɛ hena sin lo a juanɛ han fara nɛ mi caro lo ɲubo do'uwa na han a benɛ mu we a lo we dɛ han lo we dɛmu be ta mu yi suba ma mu yibɛ suba mu yi wa ma mu yibɛ wa don tomu zan oro han han vara za nɛ vɛ miro ɲubo na han we vɛ ci mu beso na yani aro sura yɛrɛ a ci be a ci bio don tomu we nɛ a mu yi suba walima a mu yi wa aro zun mu fua fua toro ma fe le mi ɲubo a bun mɛ famu'a ma mu